<hesitation> Karazany biby lay tarmignyny an-dragno matetiky, <hesitation> tsy oe tarmingna an-dragno fô fa na amin'ny lakoro, le nisy taminahy zao eo amin'ny dimy akeo; satriao efa ntareigny posy telo zey, dia kiva koa nisy kiva raiky zay, dia aomby efa avy nitaregniny omby koa zaho omby roa dia zay ilay fahatelo ananjy, de fahefatra <noise> de avy akeo koa gisa gisa roa, dia drakidraky araiky, de igny zey i jiaby dimy.